أكثر الأشهر حرارة عنا يوليو أغسطس. أكثر الأشهر برودة يناير وفبراير. أكثر الأشهر رطوبة ديسمبر. أما أكثر الأشهر جفافا مايو ويونيه.